بترجعي حسيتي رومانسية شفتها كانت لزوجين كبار في العمر مازالوا يمشوا ماسكين بعضهم في الحديقة كل الصبح حسيت بالحب الحقيقي اللي ما يتغيرش مع الوجت، مع مرور الوجت ومرور السن والأـشياء المختلفة و <hesitation> والحياة هكي مغيرتهمش وكل عن حبهم لبعضهم.